Mënko mimeemí ţí unjakú ací: bëbamb, bëkabaserá o bëbak, bëkoonkar, bëfito, bësak, bëkaju, bëlaará, bëţëli, bëyaţ, bëmankuŋ, bëseet, bëlofaŋ, bëwáayar, bëleej, bëŋáaŋ, bëntíin, bëyik, bëlaj, bëcám, bëtamb.